Goudugoudu ngoze ngopúóo ngo láá ngo doo ongolu ngo renyi ngorowo ngoranda ngorondo ngo woo owola nze ubou owolela owo lendóó owolaeluo owo lerenyi owolaerewo owo la eanda owo la erendoo owo ekpe puo owoepepuo la kunyi owo kpepuola epuo owokpepuola elaá owo ekpepuo la endo owo ekpepuola elou owo ekpepuo la erenyi owo ekpepuo la erenyi owo ekpepuola erwo owoekpepuola eranda owoekpepuo la erendoo owo ekpela owo ekpela la kunyi owo ekpela la epuo owo ekpela la elela owo ekpela la endo owo ekpela la elou owo ekpela la erenyi owo ekpela la erewo owo ekpela eranda owo ekpela la erendoɔ owo ekpendoo owo ekpendoo la kunyi owo ekpendoo la epuo owo ekpendoo la lla owo ekpendoo la endoo owo ekpendoo la ello owo ekpendoo la erenyi owo ekpendoo la erewo owo ekpendoo la erandá owo ekpendoo la erandoo owo ekpelur owo ekpelur la kunyi owo ekpelur a ella owo ekpelur la endoo owo ekpelur la ellur owo ekpelur la erenyi owo ekpelur la erewo owo ekpelur la erandàá owo ekpelur la irendoo owo ekperenyi Owo ekperenyi la kunyi owo ekperenyi la epuo owo ekperenyi la ella owo ekperenyi la endoo owo ekperenyi la ellur owo ekperenyi la erenyi owo ekperenyi la erawo owo ekperenyi la erandáá owo ekperenyi la eendo owo ekperewo owo ekperewo la kunyi owo ekperewo la epuo owo ekperewo la ell owo ekperewo la endoo owo ekperewo ellur owo ekperewo la erandáá owo ekperanda, owo ekperanda la kunyi owo ekperanda la epuo owo ekperanda la ella owo ekperanda la endoo owo ekperanda la ellur owo ekperanda la irenyi owo ekperanda la erewo owo ekperanda la ereanda owo ekperondo la erendoo owo ekperondo owo ekperondo la kunyi owo ekperondo la epuo owo ekperondo la ella owo ekperondo la endoo owo ekperondo la ellur owo ekperondo la erenyi owo ekperondo la erewo owo ekperondo la erandáá owo ekperondo la erendo oderi okpeny